Ekisoro ekya ngayowa ini kighuma kya'kwa bisoro ebighithe amenge, ka- kapusu kundi ibwa iko kapusu wanganakahira omwa nyumba, omwa nyumba omwo, ikasondya ho ahakakania beitu kandi iwe ngo mundu isiwendi syaminyaho. Iwasangana akapusu ikane mo baitu isiwendisyaminya aha kakania neryo ekyo nikighuma kyo kwabindu ibikaleka inga bugha indi akapusu aka ni kenge kandi akapusu aka kamaenda no mwabandu banene, kanganathoka eriyilabya omwa bandu banene kusinga omundu mughuma. Akapusu aka, kangana lhaba omwa syatauni nesya tauni isibatha kathomera kusangwa kakalengekanaya kutsibu nerilhangira nerilhangirira hali. Iko akapusu kanu, ni kasoro kanyoho beitu kakalhengekanaya kutsibu. Ebyalya byamabya ibiri eyughulhu kakalengekanaya ngokokanga kolachi, ngoko kangabibana. Akapusu kano kakalya esyambeba beitu emibere eyakakahambira mwe sya mbeba iwe ngo mundu siwanathoka kandi aho aha kakasiba esya mbeba sisiribyaho kuswangwa kawithe amenge manene awerilengekania ngoko kanga sihamba. Iko kakaso kanganathoka eribya ikakasoba. Embeba namuyangabya iyirihayi kakalelbaya ngoko kakabanayo. Akapusu kano kanganathoka erirya embeba erinywa mwo musasi beitu kandi ikabya ikanganasiya he nyama iwabya isiwangaminyerera ghuthi embeba yikwirebeitu ikabirirya mwo musasi. Akapusu kano kawithe amenge manene.